ba bore bana bɛ'a benɛ a boni mamu ba bore a bonu yɛrɛ bana tomu ɛnɛ hema tete ovɛ ji aro nadimian sua sunu curo mɛ ba bore bananɛ ame tena zun ma tete mu'a bo bobo ere bo ero aro a ere tero bonu a ho banaso me zunba bore na ma tete um